Kua yaimba reta yepe imiari jaema <hesitation> mbaeti ko aikua tei imiari va erei ko semopiakañi atu, kua reta atu imiari jaema <hesitation> oikua katu atu yande <hesitation> yae mbae supe reta va yae erei jareko yayokuai reta yae yande mbori atu, jare gueru atu mbae yande reta yarakua katu jeiva kua yaimba reta